لو هبعت رسالة غدا مثلا لواحدة صاحبتي. هقولها ازيك يا حبيبتي عاملة ايه؟ انا فكرت انه نتغدى سوا الخميس الجاي ايه رأيك لو يناسبك؟ قوليلي لو مستمتعة او لو متحمسة للفكرة بحيث اختار مكان حلو نقدروا نستمتعوا فيه ونقضي وقت حلو سوا مع بعضينا.